Un fattu di storia chi mi veni ‘n menti pinsannu all’Iran è la rivuluzzioni chi ci fu nta ddu Statu nta lu millinovicentusittantanovi ca purtò a la scunfitta di lu re, ca nna l’Iran si diceva scià, e acchianaru a guvirnari chiddi di la repubblica islamica chi avevanu comu capu unu ca si chiamava Khomeini. Sta rivuluzzioni purtò un guvernu basatu ‘ncapu la religioni di l’Islam. Iu era picciriddu quannu ci fu stu fattu, ma haiu qualchi rigordu di la facci di Khomeini.